Ijin xuku xa xineꞌe ijin ndá chine nga xine- xine ijin tjichine nga nga xineꞌe chinga ndá chinejun tsa nijma nijma xine kú ndá nga ijin kú ndá chinejun kjutsa nga ijin tsa xukú tjichinejun tsa niñu tjain niñu tjain kú kui xine tjiminchare ndá chineya kju kjutsa ijin jarru mitjinindaju xineꞌe chinga nde ndá chine kju nde ndá chine tsanga iseti nde ndá chine tanga nguisa ꞌñu sijen tjinre ijin xukú xineꞌe chinga kú ijin nguisa je tujmáni kuacha tsiꞌin xuta nga kui tsikjien tu ꞌñu tsikjien nguisa xuta ijin xina nga iseti.